Ɓen dye yi eba kasa fi ẻ nyiza be, ɓole yna, yi-yi aɓe ynawnu snu n, aɓe ynawnsnu yi, azanɗye-ɓaga snum, ke ɓa yezhi ezogo-ɓa go za nyi yna-ɓore, aza ye nɗye ɓa do fi e chikna ke ɓa la zango ɗye zni-ɓala-ta’ ɓwa ɗna ẻ ɓaɗye ba, a shi wo yaje, ke a gna azamango nɗye ɓa fi ẻ pyi yna ɓa chni ewo ɓa zhige ɓe nɗye yi-yi yaje ɓore fi enyi ze ɓ yna hnan. Azangoti a deyi do ba snam, a ke zni wye ɓiɓi wye, ɓiɓi dedo zango a ɗye zan, aɗye zangot ɓe shna hɗye yna kpa nyi, asnu zangotu shna nɗye eyna fa nyi, nyi zano ɓore, wuwu ɓe ede yi eɓe ɓe dna nu m, tu, nyizo a zo, re, ɓore. Nyize muhni nɗye a zore nyi-e shna yi ɓeɓe num, e ewo shakpe. ɓe zazaye wo-wa ze ewo dage muhni eke wo eza wo snu tnu tnu m. Eɓe nɗye de ye yna yi ɗyi ɗyi ku gye zangote he chni ynaɗyi ɗyi ɗyin, a ɓwato kela gna bare, aza nɗye, e wo ɓa snutnu tnu ɓa shiɓa ɗye ɓbyina yajem yna. Ewori ɓe-aɓe nɗye ma yaje ɗye zhi ge yna hna n, to, heɗye nɗye hegna hega snu ɓwa he ɗyi de ha aza ɓwa kpe yna. Za nɗye wo snum nyi aɗye e wye ka w dna, woke ɗye he ɗye nɗye he snu yna wye ɗye he yi zango num, wori snu ɓaga wuga kpe aza ɓa wu aza. To, nyize a zo re, nyize a zo re nyi ɓwa pa aza yna bye ɓen. Kuma abe ɗye zhi a ɓe hara yi a dedo basna wom ake pmi tnu bwa aza ba da tswashe ɓeta gi aza yna ɓa wum, ke long a ɓe yi lo num dodo shna nɗye tswashe ɓeta gna alo wu do myna snu ɓe ka ɓa dna wo. Ɓore yi dewo ɗye ẻ yango fye hni ɓe ɗye, eza nyigoza yi lo-kate ge ga wo ze ewo ge, awna zango â ɓeɓe a snu’wo ge, a wnazango, a gbmi wo kpakpa a snu’wo ge, awna zango a knawo wyeknu a snu’wo ge. a ɓe khikhi re ɗye ɓa hna ɓa yi a ɓe ynawnu fi nyize ɓore n nɗye ɓa snu-nyize re ɓe ga wo aza dna ɓore yna. Muhni ndye aɓe hna ɓye ɓa tugni n, kpe yaje ɗye nɗye gale ɗye aza ye yna kpe ɓyiri le hni n. Ɓena, aga wna snu snu ɓe lo, ha ɗye-aza ɗye ɓa lo fa aga wna ɓa aga la ka ɓa lo chikna ge yna falo ɓe ga zhi wo ɓa wo hna azhi a de fa lo ɓwam muhni yi ɓe ɗyiɗyi ku ɗye zango wo ɗyi yna ɗyin. Ke he lo’fa a wna he ala he dna efa agna he ɗye he de efa yna ɗye nɗye ha ɓwa yna ade to gnudo ẻ zhi’o alo ka de gigi. Ha ɗye ɓe nɗye hna wo snu nyize kuma ɓyiri ɗye le zhin wo, snu yna nunu dye nɗye e da ye’o mwa bare myna eyna wo gala ko na hnin to, ɓmya gi ɗye ya zangoti miga <hesitation> hengu dna yi, ɗye yi snu wyemwa nɗye yi ga ɓwa lo nubo ge mu hni a zan ɗye aɓe ynawnu snu ye hna ɓa knu e kpeda zaza nɗye twashe snu woga gbmi nyize yna eza ɓwa wo man eɓyi lo, wolo wala sa kaluko wa zna wna do bye ewo ri ɓ, ɓyi mango dô do dô de aɓyi dayi zaza wa ewye kadna wo ɓyi ɓe, yi gni a ɓyi tnu ɓwa shna nɗye a ɓe ynawnu ga ke saya ẻ nyize ɓe ke yi zhi ɓe de wyegu dayi de do yna.